De quesus sí sabemus paquí pala Estremaúra. Essestin los quesus frescus comu la hurrapa i el quesu brancu, que son ligerus i cremosus; los quesus semicuraus comu'l manchegu i el quesu de cabra, que son más intesus i con una pisca d'azeu; los quesus curaus comu'l parmessanu i el cheddar, que son más huertis i con un gustu más comprexu; los quesus azulis comu'l roquefort o el gorgonzola, que son más intesus i una pisca raviosinus...